Harus palisak oto motor ndia susulan na lengkap do ta, no mete oto motor na kondisi na bi malole oto motoe ndia, boema mete mesin aman do ta, boema palisak rem, ban no harus tes paket oto do motor ndia.